أفضل نصيحة تلقيتها كانت عيش اللحظة ،هذه نصيحة علمتني إنه استمتع بكل لحظة في حياتي، -و- وأقدر الأشياء البسيطة ، وطبقتها من خلال تخصيص وقت لنفسي يوميا سواء أن كان ذلك من خلال المشي في الطبيعة ،أو الاستمتاع بفنجان قهوة في الصباح ،وكلما شعرت بالضغوط، أو القلق-اذك- أُذكر نفسي بأهمية اللحظة الحالية ،وهذا ساعدني أكون أكثر سعادة، ورضا.